Alohan'ny hanambadianana anazy aloha dia jerevana tsara aloha ny toe-tsaignany. Dia hita ny toe-tsaignany dia agnontaniana koa ny mombamomba anazy hoe avy aiza ny ray aman-dreninao, avy aiza ny <hesitation> mombamomba anao dia fantatra amizay izy dia mampiakatra vady anazy.